Sj epj dj ekyekyer akyjdze bi ho ma cyj fjw yie a, kwan a ebjfa do ayj nye dj, odzi kan no, cwc dj adze a edze bjkyekyer ho noara mpo cyj fjw na adze so a edze besi mu akyekyer no so cyj fjw. Na ibchwj mbrj akyjdze no ne yjbea tse na ahwj ho dze atc adze a edze bjkyekyer ho. Onnyi dj ekyekyer ma cyj kufuu pii, cwc dj mframa fa ho.